लन्गुअगेस् बसिचल्ल्य् मोइ तिअ मैन्ल्य् इन्दिअर् गोय सुन्, इन्दिअर् लिके मलयलम्, पुन्जबि, गुज्रति, असनिस्, हिन्दि, तमिल्, भन्ग्ल, तेलुगु, उरिय, लुसै, भोरु, मरथि, कोन्कनि, खसि, कन्नद, नेपलि, मनिपुरि, निस्सि, इन्दिअ इस् म्य् लन्गुअगे।